मी ते मारो गहर कदी रोवे की, मारा गहर माँ वार्थ कलर नेचु नेचु छे की एक दिवालें वार्थ कालो कुछ रोंगिन कोरों। बाकी तीन दिवाल मां वार्थ उजलू उजलू से रोंग रोवेची कोर देओ। च्छोत मां धवलू कलर पोतों। वार्थ कलर एकदम डार्क डार्क देखाये तो सो कलर करों। डिजाइन बनाये देओ, तेर मां वार्ली पेंटिंग बनाये देओ। अल तें तेर मां वार्थ <hesitation> गुड़ा गाड़ान, प्रियंका मौन लाइन वार्थ फुटान बनाये देओ। प्रियंका मौन वार्थ गुड़ान, प्रियंका मौन वार्थ फुटान बनाये देओ।